<noise> simma chanja haliyu hali badu arasini a ghinsika to ta dima di ti fatan ga digatu a. a duma daidayu aituma nayau halika kowe neki ifa nusu kota zugamma ta zu wa ga bu kafiyaka tapiya gatu do wima chanja hali a yama mukwawfa saidai du zuwa <noise> ga bu yauwa ta arfuma anaka hali kau dama moyi bafi zuwaid kaara kuma ahakuri ka fiya di ma hankuri ta antu ma hakuri to naka chamka ta de yi harfa miyafu wu chanja khu meyu <noise> hali ka aita dawu si adina fiya dawa a dina ina ti duwiji dumai dufi koya a jama mukwau halika ghinsi ji bata tsau yauwa.